भारत में सास्त्रियो निरित के राम कुछ इस प्रकार के हो अच्छे। भारत नाटियम, कथक, कथककली, कुछीपूरी, उडीशा। मनीपूरी, सत्रिया, मोहनी अहतम भारत के लोक निरित। भी कुछ इस प्रकार से हो अच्छे भारत के लोक निरित के। कुछ राजवार उदारन हो अच्छे हर्याना में जुमर फाग निरित। डाप, धमाल, लूर, गुगा, खोर, गवर हो अच्छे।